Lehy karazagny lasopy haiko: lasopy vita amin'ny le bôtamine sa tsy haiko ino agnaragny raha regny, lasopy silamangana, lasopy <hesitation> akoho, lasopy atody, lasopy legume.